जस्या कि अप नो प्रश्न है कई मुर्गा अपना मालिक है पहचान सके। तो हां इको उत्तर है हां मुर्गा जो है या कसोई भी जानवर या पशु पक्षी अपना मालिक अ जरूर पहचान सके। क्यों पहचान सके के भई वु ऊँकी सेवा पूजा करे। ऊँणी ये रोटियाँ देवे ऊँ के कान ने दानो डाले मालिक। तो जाहिर सी बात है की वु मालिक है पछान ही लेगो। जद भी मालिक इधर-उधर हीठे तो मुर्गों <hesitation> बोलबा लाग जा। अर ऊँके आसपास अनांग उनांग फर बा लाग जा। तो अन तरीका से कोई भी मुर्गो रे वु अपने मालिक के प्रति प्रेम है दिखा भी करे। कदिक मालिक रे जो उनी ये दाना ख्वाडे तो वु उनी ये चुगे तो अनि तरीका से कोई भी मुर्गों अपने मालिक के प्रति प्रेम है दिखावे।